ruu orutiru roki nongkong ro yewo yewoning rahah tukong impa nii tokogong oho nii aii roki tiwoning nui horoki ho rahah nukong. Nawa' nouriki pehmuro unui nawa' nokope nong <hesitation> tirugoko nouruki aii huro yewoning monongno raho tongno singnong, pirong nohrong nokung nong nii roki tiwoning uwa noi ko omiku nokope nong aii rah moring yewoningko naasime timo rahah nui nuhenong. Yewoning uwa noi ngomo nuku nokomo nuhe nong oho nii nurong, uwa nawa' ko raunu woi huro pehmuro nonghe nong ro yewo topo turong nokopenong oho tiko uwako uwa noi mi'nomi kung tiki te tiwo tiingku nohupe nong oho nii aii rahah nurong woki kairume tihe. Aii uwa noi omihe, omikong uwa mu'king ngong uwa noi rah horokung aii nonghe nong nawa' kong mitike heko kairu metimo nutihe nuh nuh kongnopi timo nutihe aii. Tirugoko ongi koh jsk koriki umaramo kongnommo, umaramo unuku nowori humo nongrong <noise> ro yewo, kong mitike ongi iwo huro monongno aii tiki tiwo mito kairu metimo kongnopi timo nuh tikite nawa' sinno tikite pirong, piro tiki tui tui. Okungno eneke ko huro pesingno tiki unui nawa' nawa'ko nohrong <hesitation> ong kai yewoning ngawah nommai. Nommai toku rahah nong tui tumong yewogo toku pehpeh kitong yewogo toku turong uwa yewoning ngawha, yewoning ngawahko toku noi roki ho nahah tuyu noru ngoniki imiro pehkung yong nohung yong ro yewo uwako hari harigah turong no'rong kai namung beer ko hamung beer noi omi'ku rahah nuinuhe newungno. Tiki teko sihungyo, sihungyo ngoni ehkongno imire imiro tiki kairu mararmo kairu maramo kairu maramo ongyori rato toku nah timah pihkung koto <noise> haku namah kongnommo kairu maramo <noise> tiki unui pehkuru rungyo unui. Unui nawa' koh umure koh umuro <noise> ongo pehkuru rungyo rotokoto imiro raunu maramo unukono kite turumaramo, turumararo unui nowori no'rong nikai namung impa uri mihenong tiki rono urigi urui ong kitori urigi urui roki honong uwa tokunah timah tiki urui rokiho rahah ngung urukong urigi. Nawa' iwiro huheiyo tiki rahah ngung nong urui uruhe rong uwa noi ngawamo korowamo tiki. Uwa uwa noi monowai tiki urui kongnamo rah hemmo uruherong tiki nawa'ko tiki ne'eroi monoiri kumarimo tuhetong, nawa' kitori mingkemo uruku rutohii kumarimo kongnimo nawa' piro nawa' nouru rah hoo toihetong. Nawa' ni'ro toihe tong, nawa' urii piro nouru hiya noi oikuu, nawa' rah horohetong nawa' yewoning tihiku no'hetong oho nii tiwoning nurong impa nawa'ko kong kongniro kong kongnimo nawa' manare ko nowori pehkiro, pehkiro impa tiki aii rarah reto nawa' tiki kumakuma rito nawa' nohetong kong mitike howonoki yii ru'kah meto paumeto korope nong romoki. Nawa' pitehe tute pito tiki tuh tuh tikite ko sihiro kongnimo, kairuroromo nawa' sihiro nokihetong nii mikong. Mikong tiki tiwo minong kongnimo nowori eneke pehkiku no'hetong <noise> roowo pitong nawa' no'hetong mimmingi minong nawa', nohihe tong kong mitike. Kong mitike tiki monorupih ne'nemeh stori metimo nutihe tii pito tiki ne'reh stori retime, stori retime <noise> tiki ne'reh mimming nawa' ho mingkee rong wuiniwe'rong monoirih tiki rah retime kumaritimo. Kumaritimo kongnitimo ri'nonongku howono ehkong howono tururetimo stori retimo kong nitimo rah retimo nawa' tiki sipasipai tutimo nowori nohetong, ro korope mito korongno sinope kotiro enekeko tururoro rekenari eneke kairuroromo tii heko wo ihko pitono kairuroi pihetong pimo tuku nawa' manareki muu rihetong. Muu riku aii enekeko nohi hetong ho aii minong piro patakah tii hukarire hetong, eneke ko han nuku noki hetong nii impa mikong tiki miro nouru pehkungno tiki stori metimo nutihe. Piro stori retimo nawa' nohetong kong umeto tugoriki uremmo kasi ngoyimmo, mingremmo stori remmo tiki rah remmo koh arikai urui kongnamo nawa' ri'nonongku impa nokihe tuiyong kong turu meekong. Howono turu remmo roki hoo okurah ngung tururering nawa' nouru hirawah, aii roki hoo hirawah ngung turureiyo paureiyo roki ati'he tuiyong hoo okurah ngung atiyo noki'he tuiyong aii nawa' kiyaku toku piharei okuro piring, nawa' mi'hee nuiyong noru ongkoto awa' yii uwa kiyaku pongnoru piharei. nawa' tiwo tihiro, tiwo tihiro sihiro orohku maritiyo orohku eneke ko piyo uremo tu'he tuiyong tiki, tiki raah remmo tiki tu'u aii pepeeh tuiyo tiki tu'u eneke ko okuriyo eneke ko turu re'hee tuiyong. Nawa' nouru pehkoro nokihen tong kong mitike tiki heko kaikairumetimo, kaikairumetimo nuh nuto nuh. nawa' sinopenong pito tiki <noise> tuh tuh tuh naa'ruro nohihetong rokai tuyu nii impa mikong howono. Mikong howonoki nui miro howonopo monorupe sihiro aii piro tiki tui, tui enekeko okuriro enekeko turu rorohetong <noise> nohihetong nii impa mikong nii naa'mung hoyo. Kairu roromo okuriro enekeko piro tururoro' roki nauroi tui tuhetong tiki heko hiing ngowoi tuituhe tonoki, raa'hah ngung tu'tuhe tuiyong hoono <noise> noi ngung pehkiriro hoo kitori rokong raa'no minremmo peeh kirimong tiki ne'reng sitori remmo kumarimmo kihkihremmo kongnimmo tu'he tuiyong. Tikite nawa' orohku nokihetong nee impa tiki tiwo piharei timah ngonghe Aii rorongiro owo noki'he tuiyong owo nokiyo pi'he tuiyong piyo kairureiyo eneke ko turu re'he tuiyong, turu reiyo nawa' nowori no'hetong <noise> kong mi'ke. tiki tiwo, tikitiwo miyo tutuwarei nawa' woki ongi koh woki poogo piyo ongikoh puiniki yii piyo raraah reiyo impa ri'nonongku turu re'he tuiyong. Turu reiyo noki'he. tuiyong oho ngoni iroko tiki raunu mararo umuinong roki ho raahah ngung koropi'nong, iroko tiuruki nomung noo ong timah ukoyi pihe kairu roromo. tuku monono o'ku ro impa raa'hah howo tururoring. Tururoro howo siriro nawa' nokihetong nii impa tiki tiwo mikong tiuru peeh kupe mikong, <noise> piro hoo tuiru peehkiro. tiki nawa' no'he tong neupitihe, neito sitori retimo raah retimo kumaritimo tuh tutihe tute. Tiki tuh nawa' yewoning tikihe tong, nohihe tong roo. <noise> tuyu <noise> niiko tiki tiwo mikong owo rono huro <noise> howonoki tui neimo tiki sitori roromo, tiki sitori remmo hoi nommai noi enekeko peeh raro rorongamo nahamo uruherong. akai tirungoko tiwo ngowoorong nommai hoo mara mirahu nommai yewoning ngawah. Owori ho mara mirahu nommai mara tongusu ong nommai mara mirahu nommai yewoning arapah tongusu nommai mirahu rirong, nawa' sihiro ehkonno. kairu roring. Kairuroro pihetong <noise> pito sihito ro raunu roitong tiko sihiro tururoro howonoki ne'roi neimo <hesitation> okuriro eneke ko turu. rorohetong, tururoro tiki tu'u tu'u tu'u naa'ruro nokihe tong <noise> woi nii impa mikong koomi'he okurosing. Okuriro roki turu rorohetong naa'ruro nawa'. <noise> roki nokihetong niko tiko tiwo minong timahkori konnomo nuhe ongyori roto musimang hiing nopuh nuhe kongnommo nawa' nokihe tong nii mikong timah ngope. Timah ngoono <noise> ong hiya noi onohuh nong ngomo nuhe nopunno miro ong hiya onohuhnong ngomo nuhe, tiki tiwo piro kongniro eneke ko turu rorohetong. Turu roro pehtuiyo tiki raunu <noise> remmo kongnimmo, nawa' nohihe tong yewoning uwa noi ngowoite tikite sihiro pihetong piro nawa' hoyori ko tuu namah woki tui tuhetong nawa' poti monoiro nokihe tong ong toku poti uwa ritong nii impa howono mikong. Tikitee tururorohe tong uwa noi ngoiro raunu roromo kongnimo ho hiya monoihe tong hayeiro mimming reemo kongnimo monoiro hayeiro tururoro nokihe tong nikai timah monosing timahko hamung. Aii narahe rong <hesitation> tiko yewo nopihe harui tong, nawa' noworiki no'hetong oruko nawa' noworiki no'hetong nopihe. Nopiro ukoihe nopiro ukoiroi pihee piro ho harui tong ngoimo tuhe hoko nawa' arapah piro tiki heko rugimo tuhe, aii ehkong ukong ukoro piro tiki heko ruginno tiki ruginno rituhro nawa' taromo tuhetong. Nawa' uhuro pehkaro tiki taramo uruherong tiki hoono nommai ngung tiki rarah hee stori weemo tatarawamo tiki urui uruhe rong uwa noi ngoworomo tuku monowai tarawai ne'wee rah hee urui <noise> uruherong. Tikitee ko nawa' okuriro nokihe tong omiku eneke ko ngini ukope nawa' itaneehe tong itan nekuu sihihe tong sihiro pihetong piro tiki <noise> eneke ko nawa' noki piro irogihe tong irogiku enekeko araherong. Araku ngokihe tong, omi'he ukomo kiyaku huiyo nopi'he tuiyong tiki uhuro naparo iwihe rong iwiro, nawa' ro eneke ko uhuro uyeeraku impa oirihe tong oiriku iwihe rong. Tiki teko howonoki yewoning nouru pehkiro tiki tuh. pehraro eneke ko rah reemo nawa' nowori nokihe tong noo ong timah ukoiro piro ngoiro omihe nong, piro ngoro tuyu. impa toku huku nohihe tong. nohihe tong rotoku ngororing, nii nuyu. nawa' tiki teko tiwo tihiro turu rorohetong. Tururoro tuyu ho koh nowori no'hetong oruko okoh kai nawa' nawa' ngawarei nawa' ngongyo simihenong tiki teko ro nohihe tong oho urihe, urihe nii nawa' muhenong muheong <noise> nawa' kongkong noh minnorope nong tiki te ro romoki nawa' minnoiro piro tiki howonoki pokonoki tu'u. Tiki tu'u nasireemo tu'he tuiyong kumarimmo. nasiremmo kumarimmo sihiriro eneke ko pihetong. Hekoki yii tui ongyori woki yewo kongnimo nawa' ongyori menu namah kairuroromo tuhetong kairu roromo okuriro tiki noki nehre mapi, mapi eneke ko turu turunno eneke ko itiro kongni hetong. Kairu roromo kongnimo kongnimo noru nawa' musimang goriki nouru peh kiro tiki koritimo tutihetute. Tiki koritimo nawa' meng sihiro koh turu rorohe tong nohihe tong nii impa mikong. Sihiro turu roro howno huro howonoki tui. eneke ko orohku nokihe <noise> tong nokihe tong nii mikong. Hekoko <noise> peh kunno tiki nuh nutihe, piro aii pehkiro tiki tuh, tuh nawa' sihiro eneke ko noki nokihe tong nii impa tiki tiwo mikong impa mikong timah kori tipo momno runno timah kori umaramo unuhe. Ehkonno piing monoiriro piro tiki uree tuiyong, ureemo kairu reetuiyong pehkiring ehkonno monoiriro raunu retui tiki teko nawa' yeru yii enekeko kairuwee sunday kori monoraro tiki tiwo kairu reemo kongnimo pi'he tuiyong. <hesitation> tiki teko urui eneke ko noruu noo iwiro uwa, noi hiya noi ngawamo uruku iwiro tiki urui koh monowa' tiki kumaramo urukono kite. Kumaramo, kumaramo tiki irimakomo raheemo sikara wemmo tiki monowa' urui urukong tiki mingkemo okuraro nawa' nakahe rong kong mi'kong <noise> noki miyo kairu memmo nu'he urui kairuweemo okuraro nawa' noki uhuro uhemmo uruherong tiki rahemmo stori wemmo mingkemo urui uruherong. Nawa' <noise> nakahe rong kong tuiruno tuiru mononyo tiki rahmemmo nu'hee miyo tiki newummo nu'he hoono tuiru, yewoning ngawah uwa noi ngowoi tong miyo tiki <noise> pehkuru runnyo rahmemo nu'he, impa iwiro pehkaiyo tiki rah hemmo uruherong nasiweemo, hoiyori timah mingkemo toku nah timah ngawamo, tiki rahee urui uruherong. nawa' no'hetong <noise> iro ngono piharei timah ngonghee, ehkonno ongoh iwing iwiro tiki nawa' roki no'he tong ong hiya awa'a ngonyo ogi toku nah timah ngon yo newummo roki ho rahah ngung newummo nu'nuhe uwa yewoning ngawah huku inihiro kairumeehe nuiye kairu meiyo eneke ko turu warei. Turu meiyo ongkoh eneke ko miyo tiko heko siharei tii hawui tonoko, hawui tonoko sihunyo turu warei turu meiyo naharei ngung ngoni kai namorung tii huka ropiring, okuropi riing nonohno huro piharei <noise> maritaro tiki ne'wee urui mamaritaro nawa' nakahere oso impa kong mi'kee tiki teko aii roki koto iwihere iwiro tiki ho turonoki urui uruheronoki nawa' okuraro nahaherong oso ngoni impa turumarake. Mirahu nee ro tuyu ngoni koh mori kongke tiki koh morikaro aii eneke ko noki iwihe rong noki iwiro tiki uwa noi mimming ngowoi tonoki ne'wee tiki ne'wee tiki stori wemmo uruherong. Nawa' hoo mimming nopo tikoko naaho tawammo kumaramo uruhe rong, nawa' hoo kuraisa ngung mowa'a naaho tawammo kumaramo uruhe rong kumaramo kongnamo uruhe rong tiki urui. Nawa' mowa'a tiki hokoh rugirammo uruherong <noise> naasi weemo rah hemmo, mingkemmo nawa' okonawaro siharo naha herong ro tuyu ngoni impa imike. Iwiro nawa' tiki noki kairu wemmo uruku ri'nonongku howono yii turu weeherong nawa' muu motu toku nahah timah yii pihkahe kongnahe rong, woki yewo ihkoko roki iwiherong naharoko tiki tiwo mi'he roki iwwihe rong okuraro kutowee. Okuraro nakaherong kong mi'kong tiki tiwo kairu mehe miyo turu warei, turumeehe nuiye <noise> nawa' iwiro nawa' roki tiki pokonoki ataro, atayu orohku nawa' taniweiyo iwihe rong iwiro, <noise> iwiro nawa' heko hiya noi ngawai ronoki nawa' hiya noi pau ngawai ronoki tiki uruyu yii. <hesitation> toku nah timah ngawamo uruku ri'nonongku <hesitation> orohku yii nakaherong mi'he miyo turu warei tiki teko tiki uruyu sihaiyo enekeko turu weeherong, turu weiyo nahahe rong kiyaku nonohno yii peh tuharei. Woki kairu meemo pehpeh nuiyo mi'hee nuiye <noise> nawa' iwiro ho tiuru peh karo raunu weemo, okuraro impa huro kotu'hete noku'he tee re impa ping nii impa turu morokong tiki teko nawa' nowori no'hee te tiki tiwo kairu meehe patakaro aii iwiro hoyori arung tiki rahrah remmo nawa' nokihe tong ro tuyu nii impa tiuru monope minong tiki sihiro konni pihetong tii rokono howono. Piro tiko okonororo sihiriro, nohirihe tong kiyaku yii muroo peh rongyo eneke ko tiki nu'u rahrah meehe nuiyong, yewoning ngawah hiya noi rorogaku nokihe tong oho nii nuyu nawa' muhenong muro piharei tiki teko tiwo tihkuu nawa' <noise> huhroro toku pihetong nawa' nonohno riku <hesitation> orohku meng riku nokihetong oho. Muroo peh ronno tiki tiwo piharei rahreiyo uwa ngawarei turu morohenong tiki te sihiro kongniro kairuroro huro, piro sihiriro nohirihe tong nii hoi pu'uye mung nawa' kiyaku toku muhenong. Toku muhenong nii nuyu tiwo tihiro nawa' noo pihetong noki mukoponno tiki tu'u tu'hetong hoono tu'u rarah reemo tu'u nawa' nohiri hete eneke ko sinongkee nii tiki tiwo mikong tipo mono rungno tiki stori maramo unuhe. Impa tiki te sihiriro nawa' ro piro hekoki atii tui tuhetong hiing ngowoi tonoki <laughs> <noise> tiki nauroi, nauroi okuriro nokihe tong nii impa mikong piro sihiriro tururoro hetong. Tururoro howonoki ne'roi, ne'eroi aah haruro roki atihe tong nawa' uwa noi ngowo roku nawa' pu'yee raherong <noise> pu'yeraro ho hiya amah timah mi'naraku ngoiriyo eneke ko nokihetong nii impa mikong ree tunyu muhenong, <noise> muro mihenong. <noise>